Valentine day dat one of the days wher I like, one of the happy day dat i- i like. Like you get your- your partner on valentine day, yor can show eachoda love. You buy yor ley valentine flower and you give to yor boyfriend, and yourself, yor boyfriend seh too buy his ley <hesitation> valentine flower too and give it to you. The two of yor go out- yor go your take yor ley bottle and things dem; yor come home, dah one of the happy day.